अपना भाग्य पर स्वयं नियंत्रण रखना। जसा अपन अपना भाग्य के अनुसार काम करागा। करबा के ऊपर फल मिले। अपन सोचा भई मतलब अपने जो भाग में होगा उही मिलेगा। अगर अपन अच्छा कर्म करागा तो अपने अच्छा फल मिलेगा। और बुरा कर्म करागा तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए अपन अच्छा अगर कर्म करागा तो अपने भाग्य की रेखा भी अच्छी लिखी रेगी। और अपनको अच्छे फल मिलता रेगा। <noise> और हमें कर्म के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पढ़ाई से संबंधित हो या फिर किसी काम से संबंधित हो। तो अपन अच्छा कर्म करागा तो अच्छों भाग्य मिलेगो।